E- e esinu mebuka ikpoki oyin esinu owey nu esisen ato mekemewy megenu ekenweye eyabaw obukam enisi inum mahine esinu mebuka ikpokiyo iyi inum miyubabo mi imomonewey esime buka ikpokiyo oyin esinu ikpoki ebu uya shie muon iway nu oji mo ta do mu vie iyabukan won iway ugnese itany iwole itote ivay orumo owole itode uvaydo ikpoki wo abonu bando nugwa twa iyono inimahine evo yen esinu me buka ikpoki unyan ani ani ani ani bonaka eni enyam ivunu ekem megbelayo eni abonu etarnya ekru nyan kpola mi ekein uta bukan ikpoki wo nu bonbawdo mu manu ikpoki woyo inyan inifiewom wena ta gaw ikpoki uvra mene inum nu ugnese oho nu ubinete inim nu ikar muvon ikpoki muvo mene num mita nuta yaw ikpokiyo ban bayo okri yinu esinu. Bukan ikpokiwodo wo unyanu inuifo nu ikarokwey oknu uyan ivomgbora terru ivonuo abo mo dioma ungan inwikio ikpoki abom banba beru ebuku ikpokiyo nu ojama a obam obam obam me nyokwo igbeni gberi odianke me nyon ma ineni <hesitation> mebuka ikpokiyo do banba ikru nyon inin damene nu ebi ikpokiwo onwane dogi inwane te do munwane kwekne nu edam utom bam ebuka ikpokiyo ukwehne mubaw munwane yaw abi gora mukperbaw inin ni ivon ikpokiyo uvon nu umene do enukwe owoldo baw mekru wane kwo ikpoki vivi nuikel ikpoki nu unyan mi imi bam ubukam ikpokiyo oknu makwe nu do vuonde ikpoki uvormenete unwane ro dueki unwane vo bo ovay mumware van yaw uto ararar na kreo o iyin odianke uyan ntodo munwane kru dey utoyo udey nu utoyodo uboyo mo menkaw ikpokido mu nwane kru dey uboyo udey nu utoyodo uboyo mo menkaw ikpokido mu nwane kpe ikpokiyo nu uyaw banu me buka ikpoki ukru vo bon uvay do uvayo oyin esinu munwane buka oknu ewei meyaw uvayo move nyena oknu mekpewo ikpoki. Do ikpokinu baw mekpewo ekure eyaw ebuo ebuo owesu oyante ebuo nu ikpoki ukpe ovu akpeva ivu mi yi ibani i iyisa koknu ekpete ikpoki yo unyande ikpokiyodo mu nwane krese mukie banu me buka ikpokiyi ndo esime buka ikpokiyo oyin odianke nu ikpen ikpoki ushie mu bowo ona motwenwo yaw ikpoki uta yawte uta dete ukru buka ikpoki mu bowo okru mu mon ikpok mayo oknu ikpoki inim nu ugnese oknu mu deka uda de ikpoki abo mu esimebuka ikpoki do mu mmnan unwane demine ta yaw ikpokiwo oho nu woka umon manu ikpoki mu gun okun muvo mene inum otule or inum damen ikar otule nune munwane rereta ya ikpokiyo mukru muvo menemene ikpoki inu ebukam onu inwi i esime buka ikpokiyo inun me owey mova mase iyo omo inum vo mase omo gome enume genenika iyor ewey nu ekru menen enowinemen okru banu me buka ikpokiyo eyaw nu me bia eyaw sisen matubo ewey nu enu me bia eyaw sisen matubo oway enbosi edemine eta kronu esime buka ikpokiyo. Ivom vaywo nu yan ikpokiwo oyabukam ubi owei ovu nu mosuwo udu onwane dianya mo kron uvaywo mo vanu ifofom mo dawo mo yaw ikpoki wo movrese oknu oyawte ikpokiwo ovresete ebi unyam odianke mu vie.